Morocon <hesitation> ada biria kabd ada ishia tokoo ishin won birinii mambo diniat, mambo dini isilamuat amineni arabunen lila ada ishia fan doti aminen ada dunganen fanum jirt iyo ta aftican nen <hesitation> fanum jirtie amo mambo biri ishianii mambo vanda lucy culture sune lila fan jirt iyo medicterianenian